Mi ñaamataa, Alla hoynu, mi ñaamataa ɗum, mi waawta mi ñaama ko warata am, ko heɓi nayi ndure tee ɗi, ko heɓi baali e gerooɗe, ko heɓi liƴƴi ɗi ɗum nanngata to njiya, ɗi keƴii am naa welo tew mi woodi. Dabbaaji ɗi ɗum durata ɗi keƴii am, mi ƴakka tew maaji mi haara.